Ọnegwam, wẹ nda ẹgbẹghe yẹ mma mo nsi nda, ẹgbeghe ye ure ga igbọbare nni nyẹnẹ mọ uru unugo utu, unugo utu yẹ udọnọ sọọde ẹ unugo utu yẹ ufak ure uto ọrimini uto adon agbogboi unyi ọsọm. Ẹgbẹghe yẹ nda samm nyena mo, nni nchẹrẹ mọ ikọ ẹ, nni nchẹrẹ mọ iko ẹ nni nyẹnẹ nẹ ure uru ana utu e, ngononi nne yẹnẹ mu ugọnọ akake ọnegwa egono yẹ osom uda mọ ufẹ a dọng mo ugọnọ akake ọnẹgwa. Ga yẹ odo uto ọrimini unyi asọm, uto adọ ogbogboi unyi asọm ọrimini yẹ uto unyi ọsọm ẹsẹ ere wa una ọvẹn ubi but wa ọrimini ujok ọsọm ọ, uto ọsọm ogbogboi wa nwẹ ena nam nchẹrẹ mọni dudu nne ẹgọnọ ye nda ọnegwa gwọ mu uru uto adọn ogbogboi unyi ni sọọd eyeye uto. Ọven ẹjara yẹ akemo udoro mọ wa yẹ uru ugoro. Ja ẹbọ ukpem urẹ yẹnẹ ukpẹm ẹto no ja ẹto ukpem but uru ujak sọọ ẹdọdọnọ unyi akemo. Ga egbẹghe yẹ nyẹnẹ uton ọvẹvẹn bẹ gwud ma ọrimini ma sọọd edọdọnọ ma akake ọrọk edodoro, ubọni uru udọnọ sọọd ẹ, ndoro nnẹ mi nda ọnegwa gwọ sẹ ufu uda ma nam. Ga yie odo uda ma nam mu uru udọnọ sọọd mu uru ujak ọrimini nwe unyi ni.